Ajentiina e woodi ñaaminnda feere-feere bana asado, empanadas, eh, e ko ɗum wiyata lokro, e ɓe, e ɓe ngaɗana, e ɓe naftira eh e kusel baggel, nden boo e ɓe naftira eh, e ko ɗum wiyata dolls.